Hen, hen ɗe shin shit i. shit na̱ ama̱ ga̱ kwat, hen ɗe kwat ma̱ shie bi ga̱ pe a muop ta̱ <hesitation> muop ɗe shie jap i, jap ma̱n ɗien ga̱ fe muop yil, muop seng pe tei mou. shit na̱ maan a de ga̱n kwat ma̱ shie bi shie. shit hok, ƙiak na̱ pia nie ga̱ pe taar la lat, a shit men ta̱ ga̱ fe tong ma̱ kwat muop. dok ma̱n ɗe ma̱ kwat-kwat hok an saa, to, yit ba ap, nasa̱na̱ ho, kwat hok ba ba ɗem a nɗin muk ma̱ ɓang ga̱ ɗe men tong ma̱ yong i ga̱ nie nasara, muop buk ga̱ kwat hok nasa̱na ho a men kek ma̱ tep ma̱n ɗe tong ma̱ kwat i pa̱na̱ nsaa ba tei mou, muop nɗe kwat ɗem an nɗin bi <hesitation> ma̱ ɓang hok, nmuk nasara hok. kwat hok la ga̱n ɗe nɗin tifiit nasara hok tong ga̱ na ɗe ga̱ ma̱an ni da̱ ga̱ pen npe ga̱ ɗe muop tong pa̱an i de ɗe, <hesitation> muop ga̱ pa̱ ga̱ kobo hok i. nnasa̱na̱ ho, ƙiak na̱ pia ƙa shit hok ga̱bi ga̱ dok mou, nie ga̱ fe ga̱ dok d'e men tong ma̱ kwat-kwat i nsaa, dok kwat hok, kwat hok dok ɗong nie fe hen dok la, muop dok la yil bi hok muop pen, ma̱ ga̱ kwat, Kwat hok muop tong yil ƙam sool hok ɗe hen lap i ma̱an ni pe ga̱ ɗe muop tong mang sool, dok de ma la ma̱ ma̱en hok, tong ma̱ nwo ma̱ pa̱ ma̱ ga̱ ɗe tong shie bi shie, ma̱ nan muop ɗe muop ga̱ da̱ i da̱ lap, ɗe muop ga̱ yok yin ni da̱ kwat muop ni. ma̱n ɗe ɗi buk ma̱n ɗe ma̱ yok i, nde tong ma̱ yir ma̱ tem pa̱ ma̱ nie men ga̱ ɗe men tong ma̱ kwat kwat hok ɗe ma̱ gap i nsem, ma̱ ƙun, pe la a yagurum, tong ma̱ kut ma̱ yin ga̱ tong ga̱ kwat nmak luu ga̱me-ga̱me-ga̱me, wa ruu yagurum, ga̱ na̱ luu ga̱me-ga̱me sa yagurum ga̱ sar, ga̱na luu ga̱me-ga̱me yagurum vel tong ga̱ kwat ta̱ to hen ga̱ fe hen ta̱ nmaan ga̱ fe tong ma̱an ta̱ de ga̱n wa ga̱ kobo hok, hen ga̱ fe a shit na̱ nmaan ta̱ de ga̱pe muop la yil, nda ƙaa men dip-dip tong yil a sem na̱ ɗe hen ma̱an i da̱ wa ga̱ kobo hok ɗe hen gap i ma̱ nie na̱, sa shit hok ba ɗe an maan ka̱a̱t hen ma̱san, abi ga̱ sa ta̱ ma̱ ɗe ma̱ gap i ɗe shit hok ga̱, sa ba yen nhen, ɗe hen na yit nda̱ pe ga̱ ƙem i, ɗe shit hok ga̱ ma̱an i ɗat, ɗe ga̱ ɗong i. to ɓit ga̱ shini, nie yit ga̱ pe ap, ma̱ ma̱a̱r buk yen. La ga̱n ɗe, nin la yit ga̱n ap ga̱ bi ga̱n nasa̱naa ho, la ma̱ yok ga̱ kobo hok, muop tong tat naan, muop tong war sool. ma̱n da na̱ a wuro ɗe ga̱ kat sool i de ga̱n kwat. naan pen hen nɗasa̱na̱ nɗin nierang na̱, ko bi ma̱ ba-ba ɗem a nasara i shin bi ga̱ pe ba taimake men, nasa̱na ho ma̱n ɗe tong ma̱ kwat ɗem an saa mou, a tifiit nasara, la ma̱n ɗe ɗem, tong ma̱ tuun bi, la muop ma̱en da̱ tuun, la ma̱n twoot, tong ga̱n na a longvilip ga̱ tong lap ga̱n taar, ɗe ga̱ pa̱ i, la ga̱ na, ɗe ga̱ ma̱an i da̱ ga̱ pen, ɗe ga̱ man inda ga̱ fe ga̱ shin i yit mak i, shit hok ba jel ɗem. so, ɗa-ɗasa̱na̱ ho inda ga̱ fe naan shin, ma̱ shin bi hok, bishie hok ma nɗasa̱ na ho la ma̱ ma̱en da̱ ma̱ shie hok, ko bi ma̱ ba-ba, a muk ga̱ yil ka̱a̱t mou, shit hok ba-ba ɗem a nmuk nasara hok, muop yonga computer to computer na̱ a inda ga̱ fe nasara gurum ma̱ ɓang muop buk shin ta̱ ɗe naan ga̱ pat warang i nyit men sa wala muk ma̱a̱r nda̱ jap war, bi ga̱ tong sek, sa ɗe tong ma̱ tek i nɗin wel hok, naan ba pa̱an men nɗin, shit hok ba ma̱an ta̱ ɗong, ma ga̱dok. muop shin bi na̱ zakyit a de ga̱n den wakam ma̱a̱r ga̱ fe ma̱ɗem men ma̱ ɗe tong kwat-kwat hok, dok la ga̱n ɗe ga̱ pwat i ma̱ɗem muop ɗuu muop ɗe swat i, hen ƙeleng o, hen taba shin ba o Ama a pa̱ shin ni yada ga̱ fe muop ɗe shin ta̱ ma̱ ɗem de ga̱ ɗe muop ga̱ kat wakam ga̱ fe muop tong kat nmuop i de ga̱n ma sool taar muop ɗe muop ga̱ kat wakam ga̱ fe muop tong shin bi ga̱ fe tong taimake muop i. a pa̱ na̱ hok. ama shit ɗe na̱ bi muk yinda ga̱ fe-yinda ga̱ fe ma̱ na. ga̱ shin. ma̱ shin ni a yada ga̱ fe nga̱ shin ni. muop tong ga̱n ƙun sool hok de ga̱ wa dedai ƙek ma̱ ga̱ fe tong ga̱ kwat muop. tong ga̱ kwat muop. sa ga̱ ɓuet an ga̱ ma ƙa kobo ga̱mai. tong ga̱ kwat ni ɗe ƙiaklang ga̱, ga̱ sa̱e i. gurum la zem ta̱ ɗe ga̱ pa̱ ga̱ bi swa haam tong ƙun bi muk pa̱ ga̱. a pa̱ ɗe yenayi shit men ta̱. la ga̱ shin pa̱na̱ hok. muop tong shiap pue ga̱ de ga̱, ƙiaklang ga̱ tong sa̱e. tong ga̱ lang har shit ga̱ tong wa ruu lakash. nasa̱na̱ ho muk kwat hok. wakam kwat ɗe ɗi ƙa̱m-ƙa̱m Kwat hok, akwai ma̱ ga̱ fe tong ma̱en muop, wakam kwat ɗe, akwai ma̱ ga̱ ɗe shin shit i ga̱ fe a ma̱ shin shit gwapnati ba, muop shin bi muop a de ɗe muop yong muop de ga̱n shin shit ɓit shini, ga̱ɗaar o, muop kwat muop ka̱a̱t. to ga̱sek hok a dole muop tong kwat muop an saa. ama la sool ga̱ yen ga̱ fe tong mang sool ngam, muop ɗe tong kwat an nɗin bi nasara hok ga̱ ɗe muop hong i computer pe la ga̱ lang, tong ga̱ ma̱an da̱ ga̱ pen, hen man sem atm nɗie nasara mou, ama nga̱, muop tong shin amfani ni ɗe ga̱ ma̱an i da̱ ga̱ pen kat la ga̱-ga̱ sool npe ga̱ ɗe muop tong ɗu sool ga̱ fe nasara yong a bank, anita̱ pin pe ga̱ ɗe muop la̱ sool. la ga̱ ma̱an da̱ ga̱ eep ga̱ sem ga̱, dibi la waƙa kobo o, muop tong paar ni a nɗin ga̱ sem ga̱ ɗe ga̱ ma̱an ni da̱ ga̱ pen, dibi la ba̱n ɗe. nasa̱na̱ ho, muop ɗe shin i a pa̱na̱ muop gwapnati, a yanayi shit na̱ ta̱